Singapure ,pinpian minbin matete, bie wobe nɛ a katɔrze kilomɛtere a lɛre, ho pinpian so we webun, donke oyi casi to ho wewe yamɛ base. Woro we guebin woro we gue, hɛn be benɛ a wewia ,wewia minbin matete, mun za'oro minu ya, tanuya.